إي، شوف أنا أجيب كريمة خفق مع أخلطها مع حليب وسكر وفانيليا وأحطها بالفريزر وأجلب كل ساعتين. وبعد ست ساعات يكون جاهز، ودوج أحلى أيس كريم يا معلم. وتقدر تحط عليه شوكولاتة فاكهة إللي أنت تبيه.